काम विभिन्न तरिकाका हुन सक्दा छन् । अँ जसइ उद्योगमा काम अद्दो पड्डे हो की । अब कम्पनीमा काम अद्दो पड्डे हो की, कर्पोरेट कम्पनीमा काम अद्दो पड्डे हो की, बैंकमा काम अद्दो हो की, अथवा किसानी अद्दो हो की, मजुदरी अद्दो हो, यी काम चाइ हम्ले स्पष्ट हुनो पड्डो छ । अब तलब सम्झौता ती काम अनुसारको लागि अनुसार हुनोछ । काम अनुसार हम्ले तलब सम्झौता अद्दो पड्डो छ । कम्पनीका साउसँग अथवा तेइका म्यानेजरसँग हम्ले अँ कम्पनीको काम अनुसारको सम्झौता अद्दो पड्डो छ । यदि मेरो सीप क्षमताले त्यो काम अद्द सक्द्दे हौँ भनेपछि मु स्पष्ट हुनो पड्डो छ । के काम अद्दो हो, कसरी अद्दो हो? त्यो म्याइ म्यानेजरले अथवा साउले चाइ त्यो लिखीत रुपमा दिनु पड्डे हुन्छ अथावा मौखिक रुपमा यसो यसो हो भनिबट जानकारी दिनो पड्डो छ । अँ तेइ अनुसार मु आफ्नो तयारी अद्दो छु, वाउँछि मु कति चाइने हो? त्यो अँ पैसा? काम अनुसारको पैसा मेरा लागि होगी होइन भनिबट पन साउसँग कुणाकानी अद्दो छु । तेइ अनुसारको तलबको कुणा अद्दो छु । अब कुणा अरिसकेपछि अब साउसँग के अद्दो पण्यो भन्दा खेरी सम्झौता अद्दो पण्यो, सम्झौता अद्दाइ लागि कागजमा दुएइको हस्ताक्षर अद्दो पण्यो । हस्ताक्षर अरिकन कम्पनीको छाप हान्नो पण्यो । मजदुरको काम अब ल्याप्चे हान्नो पण्यो । अब ल्याप्चे हानिसकेपछि काम पनि अद्दो पण्यो । यति घण्टा यति शर्त राख्द्दो पण्यो के के काम हुन् भनिकन राख्या हुनो पण्यो । सप्पै सम्झौता र सर्तअनुसार काम अद्दाइ लागि सहमति भइसकेपछि लास्टमा वाउँछि हस्ताक्षर र छाप हाण्न्नो पड्डो छ ।